La pólvora hue inventá ena China doranti la dinastía Tang, alreol del siegru IX, quandu unus alquimistas estavan a precural una hórmula pala imortalidá i antigual d'essu criarun la mesturaa esta restallona. Está hecha de salistri, d'açufri i carvón, i alo prencipiu namás se gastava pa hazel cuetis i señalis. Peru quantis que vidun el su potencial ena guerra, se criarun armas comu bombas, cuetis i cañonis, i essu revolucionó la Estoria de China i Asia. I assín hue que prencipió en tol mundu el tiempu dela guerra con esplotíus.